Kutana ni inswe anyama yanina yano yakaishi umumanzi muli ulwe. inkala chula ni baazi ya nzoka zino zikaila umumanzi kwayo vivyo alivinyama vini, vikaika umumanzi na inswi zika liwa mkala zikaliwa lakini inzoka na ulwe vivyo vishaliwa ni vinyama vya atali sana kuli binadamu nu kyanayama kwene kwahiyo nemwi nanda achino chaleka nanda ukowa ntamanyile ngi nawa inzoka na yaulue yano yakapeleka yali umumanzi ntalo ndanga kabisa iyabari zya kuowela umumanzi mpaka na likwene lii ntamanyile ukowa kwa sababu napanga anyama kwene yayo. <noise>